من الأفضل تلقي الإحترام لأن على الأقل الإحترام يكفي إن الحياة تفضل مستمره ولكن حب بدون إحترام لا يعني شيء يعني أنا لو أنا بتحب بس أنا مش بيتوجهلي الإحترام الكفاية فا ده معناه إن أنا هبقى بكره الشخص ده أصلا.